Izy ka <noise> andeha ilomagno agnatinà <hesitation> ragno zegny zaho <noise> dee voalôhagny mo zah mitôndra short <noise> de avy akeo zah mety mitôndra linety ihn mitôndra bôneo oh.